Xiaa xiniua kunio i'ini yiuvi kaa ku yaa vaa nt nt nina tatavaana, a vaa niina na'ana vana xia a vaa niina ta'avana, xiani ana xia kuuvi vakana, xixivana, xi'itovana, a chintee ta'ama xii nna taana ntaa i'i yaa nn <hesitation> ya chiñuu yo'o nujuka aa chintee taana xiaana, a ntaa koo kixaa ikuna xii ta'avana, koo kixaa ikuna xii xi'ito vana, takuu tatavan, nana xitavana, ta'ata xijivana a naana vana aa xinuuva kuni tukuo iinina a yaa yoio ta'atana a yio naanana xinaa chii savana ra i'i naanana, a ta i'i ta'ata kuitina yioo xi'ina ra xakara kuvi tukuchi xia xaa yo'o falla xii naka chi yo'o sava mina ta'atana ra, ta i'isa naanana nintojo xiina ta kuvi mi ta'atanaka ntikoora kaara ka'a kueevara xio chi ya koo i'inuu ka kuraka xaa ni- nixiiyo se'era, xia'anu se'era nitu ya yoona ya ña'a siira ya ntu- ntu chejekaña, nta- nta looña ntukoo, ntukoo raña xinio xiaa kuuva ntoo ñaka xii se'eña kuva kuvi ntikoraka ka'a kue'era xiiyo, ta yaa tukuna tiaja valika tukura. Taa xiaa xiinina kachiñuna a ntaa ni koo tu ñaavana su xiaa xinina kachiñuna, xia xiini ntii na trabajo xia xaa kuvi kaniina gasto se'evana chi takuu yaa yaa <hesitation> nteena xii ta'atana kaara ntuku un intiita na ntukuna xiu'u nujuna ra ikaa kuvituku chi takua nto'ova ini se'ena chi ko'o xiu'una, ta xaa xinina kachiñuna xaa va'a ntia, xinina kachiñuna ra saara xia kuvi kanina gasto se'ena chi nto'o ka ini se'ena, chi xia xiinina kachiñuna, ta taku taa inita na ntukuna xiu'u nuju ta'atana ntaa kuña'a xiu'una ra saara kuchiñuna chi takuu yaa su naa ko'o se'ena ra, kuaanta xiu'u xiyuua ka chi kuiinaka takunti'ia ña'a ya xinuua lo'ó ra xaka ta xiniua ta xaa kachiñu mi naa tiajaka xaa kuvi yaa ii kan <hesitation> tuntaana chi i'in ntita na kaku se'ena ra niina xiu'u yaa kuaanu se'ena.